प्रेममे त्यागके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता। काहिककि सच्चा प्रेम, स्वार्थ ती उपर उठके एक दोसर ओहके बुझ्ना, सहयोग कर्ना आउ खुशी देहना प्रयासमे आधारित रहता। मूल त्यागके अर्थ सदिमान अपने आप ओहके दुःखी बनैना नाइ हे। यी ते सन्तुलन आउ समझदारीके विषय हे। प्रेममे त्यागके आवश्यकता यि मेलके हैँ। सम्बन्ध ओहके बलगर बनैता, आत्मकेन्द्रि सोच हटैता, समझदारी बढैता, स्वार्थ ती उपर उठना मद्दत करता आदि।